Tola pan elin jamdiyon je hootin nirabye nange, dolari nange se sawya dum hoqa wartera dum hii te. Todum jabi nange se dum hoqa hii te, nastera elektronikin bewaon naftera, hoqba tifi, hoqgira ayon, kunna esi be konandipanil.